Yahrude jam jam ɓuranikan illa e dogude, sabi dogude neɗɗo ana yaawi tapmpude. Ɗiɗaɓel muuɗun duu, yahdu jam jam ɓuri hakkille baaliiɗo.